Zah zen̈y andeha iloman̈o an̈aty ran̈o raiky reniran̈o araiky. Mila andesiko voalalohan̈y aloha ny bô- man̈ano maiô zah, afaka koa tsy ten̈a mahay milomano tsendriky zah, de mitôndra zen̈y raha fandesina miloman̈o iren̈y, mitondra serviety karàn'in̈y mitondra lamba hafa kà isoaran̈a koa fa <hesitation> tsôa fo len̈y lamba indesin-ten̈a raiky iny.